اشوف لو كان في حد اعرفو بيفهم في الموبيلات ويحاول ان هو يساعدني-لو مكنش في او معرفش يساعدني-هروح اوديه لمحل موبيلات او صيانه متخصصين فيها ان هما يصلحولي الموبيل بتاعي